Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, e gɔ̀ɛ̀ɛ̀ tìyèe lɛɛ̀ mìŋ naŋ kɔ̀ yɛi maŋ nanɛ̀ŋ gbȧ gbȧ gbȧ, ko bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ ko googɛ̀ɛ̀ŋ, ko googɛ̀ɛ̀ŋ kòò mìŋ kɔ̀ɔ̀ wa, kɛɛ kèè e fà nemaaŋ miɔ̀ŋ naŋ mio kɔɔ̀, mìŋ naaŋ kɔ̀ kenȧŋ anyùùŋ nyaŋ ȧŋ naim yɛ̀mɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ȧŋ naim kìɛ̀ŋ maŋ nɛ̀ŋjè kɔnè mìŋ naŋ miŋ gbìlè yèè mìŋ naŋ ɓɛìŋ kuii gɛɛ̀ yèè mìŋ naŋ kɔ̀ koɓɛ̀ kakȧ, wɔŋ fuɔŋ wiɔ̀ sùà, mìŋ naŋ kɔ̀ ɓɛ̀ kakȧ yèè mìŋ naŋ kɔ̀ anyùùŋ nyaŋ naim jȧȧ e ɓɛ̀ɛ yèè ȧŋ naim tɔ̀ɔ̀ e mȧnaŋ, yèè ȧŋ naim tɔɔ̀ kɛ̀ koɓɛ̀ kakȧ kò yaȧ ko jawa weèim, yèè tii naaŋ ɓɛìŋ yèwè mìŋ naŋ kuii gɛɛ̀ mìŋ naŋ kɔ̀ ko nimɓȧ, wɔŋ fuɔŋ wiɔ̀ sùȧ, mìŋ naŋ kɔ̀ ko nimɓȧ anyùùŋ nyaŋ naŋ mio tɔ̀ɔ̀ e ɓɛ̀ɛ̀jȧa, ȧŋ mio tɔ̀ɔ̀ e mànaŋ, yèè aŋ manȧŋ wèè ngèè guùŋ ka kɛlɛ̀, kɛɛ mìŋ kuwa ka kɛlɛ̀ òfoo mìŋ kuwa e nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛŋ kiȧ ko jɛ̀wɛ̀ miìŋ, tiŋ naŋ kanaŋ mìŋ naŋ hnè, kɛɛ e gbiŋ naŋ nɔŋ, e gbiŋ yaȧ tɛ̀ɛ̀ weèim, è naŋ nɔŋ kɛ̀ mìŋ kɔ̀ȧ nɔŋ ko nanɛ̀ŋ anyuùnkpùuŋ dȧwiim nyȧŋ ȧŋ manaŋ kii mɛ̀, soo yɛ̀ì keì bi naŋ kaaìŋ.